<hesitation> Ebunjá bañaan uncí kënkësu fëlan ujá bí këndoo bí kanláara bunk awunká unjanbu këjúŋ wël. Mëlik mí mënţíij mun uncak kënjeej mul kadáan. Bí mëndáan munk uwína ţí itoon, unjá mëntooni këwín mënlëţan. Suma kom pëjíir bí mëndáan mun. Etoon, itoon ijí ilëţan ucí ifáacal feer.